Kameeleoniq ommaq sääntseq väega põnõvaq eläjäq. Nigu kunnalgi, om näil ka umbõlõ pikk kiil, miä või ollaq lausa kolmõkõrdsõlt näide kihä pikkunõ.